Ta ngu ta kuali kuali yo'o ta kan nri na oxa konachí refriyó chí ya tachí ta ha a an. da dukua michí ta hu a kikuechí, a toko ku kadichí nrachí nachí ta xanguan ha a an. kanri na oxa oxa conachí refri to nunguan konichí tá nakanxhí xin'nri, a iin ni xa tekuga ini yó tá, niyó uni kona inichí jan tá kinea nuguan konichi vini.